شوف انا الحيوان الكبير كامل الي شفته هو حيوان الفيل شفته كنت صغير في واحد الحديقة حديقة الحيوانات نشفى داني بابا دانى للحديقة لي جاية في العاصمة رحنا شفناه كان هنالك فيل ضخم يعني ضخم ياسر ياسر شفناه وعطينالو ياكل هداك النهار جاز نهار مليح شفنا شحال من حاجة زينة والحمد لله